Un guarda mentau Marcu está a patrullal l'edificiu de nochi, quandu ve una figura misteriosa raceandu enas sombras. La figura es alta i gareta, i paeci sel un ombri. De momentu la figura se güelvi i Marcu vei un par d'ojus que brillean ena escuridá. La figura prencipia a arrehazel-si pa Marcu, i él se sienti assustau. La figura se para delantri mesmu de Marcu i prencipia a palral mu decaínu. "Soi una mampena", izi la figura. "Estó entrillá nel sitiu esti i no pueu salil. Pueis ayual-mi a encontral la pas?"